هو بصراحة يعني شعور عدم حظور حفل زفاف بيكون أصعب لأنه بيعكس انعدام الدعم والتقدير، لأن أنت تقدم فيه من الناس والمفروض إنه هم يقدرون ويحضروا مسلاً عرسي، يعني ويكونوا الناس المقربين يعني فهادي طبعاً تكون خطيرة مسلاً، أو نح- نحس فيها مش كويسة ليا حتى مش دعم نفسي، أما الجنازة فهدا شي خارج عن إرادتك طبعاً.